ഇഥേ ഫിരേ ഏക്സ്തിന്ഗ്ലേര് ഉന്ദി ഇഥേ സൂനു ഓരിതി। ഛോകപുനുനു പന്പുനുന്ദു അന്ദ ഐകേ ബേതേ ബേതേ। തത്വ ബുക ബേതേ ബേതേ വിദന വുന്ദ ആ വിദന। വന്ത യുജുമല്ദി ഇഥേ ഔ സൂനു ഛോകപുന്ദു ഇഥേ। അ വിദന ഇഥേ കേല ഉന്ജി പോഇന്ത് ഇമ്പോര്തന്ത് പോഇന്ത്। ഐന വഗേ പതിരുപുന്ദു അന്ദ ഐകേ ദുമ്ബു അമ്ല। ജനക സുപ ഥോദന്ദ അമ്ല ജനക ബുദു അമ്ല। അനക ഐകേ ഥിക്കനിധന് ഛനേ കേല ഉന്ജി ഫിരേ। ഏക്സ്തേന്സിഓന് മലപുന്ദു ഭുക ഐന മിഥ് ചര്ബോന്। ദിഓക്സിദേ ഐന വന്ത സ്പ്രയ് മലപുന്ദു അമ്ല ജനക। ഥിക്കു ജപ ഭക ഉന്ജു സൂനു ഛോകപുന്ദു അവ। ഐന ഥുക നേശ്തു പന്പുന്ദു അന്ദ। ഉന്ജു ഉശ്നതേ। ഉന്ജു ഉശ്നതേ ഉന്ജു ജസ്ഥി തപമുന്ദു അവലു। സൂപോഥുന ഏന്കല അവു ഉശ്നതേ ന കദിമ। വല്തുന ഉനരു സൂ ഛോകപുന്ദു അദി ഇഥേ ഇഥേല। ഏന്കല ഏഗേ സൂനു ഛോകപുന്ദു അവ ഐന ഥുക। ഉന്ജി സൂപോഥു ഥോദുന്ദു അന്ദ ഉവന ഉന്ജു ഇന്ദന। ബോദി ബോദി ഇന്ദന ജനലു സൂപോഥിര ഛന്ചേ ഇഥേ। ന്ദന ഏന്കല തപമുന്ദു അന്ദ ഇന്ദന സൂപോഥിര। ബോദി <hesitation> ഇന്ദന ഏന്കല ഐകു ഥിക്കനി। ഹന് ഛനേ മലതുന്ദു അന്ദ അദി ഇഥേ। <hesitation> ഇഥേല ഏന്കല സൂനു ഛോകപുന്ദു ഏന്ഛനേ ബേഥേ। ബേഥേ ഇഥേ ഇഥേ ഇഥേ ഏമേര്ഗേന്ച്യ് ചസേ ഇഥേ। ഏന്കല സൂനു ഛോകപുന്ദു। അമ്ല മല മല। <hesitation> അപയപുന്ദു ഏന്കല ഥദേ ഉലി।